Aminay atoy zao la resaky momba ny fitaterambahoaky zay, da fa misy moa zay ny toera misy any fijanonan'ny fitaterambahoaky io, arakarakay ny numerony aby dafa mijano eo zay mpandeha reny da lafa tonga eo amizay i fiara igny da mditsy anatiny ao aby amizay ny olo aby da mandeha amin'ny zay tokony hande-handehanany aby.